ब्राज़ीलु जलवायु रांग भुगोलु हिसाब्स हुद्वकचु खावु हुद्वकचु विविधता रांग स्मृदि तांग जञ्चिज्य। सी होड़गो तांग खाऊ पू मुख्यता शा निच्या, आइ होड़ो लय लॉंग शा रांग सुवरु शा बोडि जज्य। डू होड़गो तांग ई व्यञ्जन तो चुरास्को होड़ो हुजु शा तांग लकड़ी या कोयलौ ग्रिल्लु देन पक्यज्य, हुजु तांग बाबेकयु टाइप्स पक्यज्य। आइ डोनो तांग मसाला देसके चिजे शेषे हुदु स्वाद बढ्यज्य. हुजुगो राल रांग बीन्स ले जज्य। आइ सुमुंद्रो खावु ले जेस महलिया देसके चिजे ले बोडि जज्य।